لتجهيز الس-الآيس كريم يكون معانا مكونات اللي هي كوب حليب، كوب سكر، وملعقة صغيرة فانيليا <hesitation> الطريقة بنخلط المكونات في ماء، في وعاء، بنجمدها، بنحركها من ساعتين إلى ثلاث وبعدين بنخرجها ونحركها الخليط باستخدام شوكة عشان يتفكك بنرجعها للفريزل، بننتظرها حوالي ست إلى ثمان ساعات بنزينها بالخضرات، وبنحطها في <hesitation> أكواب، وبنكون الآيس كريم جاهز